Ba wa yanda ndike zham ndi nang a si, mbu nga ka zum ƙye zum ndi, ko mbu̱ ƙye zum ndi ku ndike anje bu dam larji nagn, ƙya nyi azum ndi nike nga dat ki bu wara ndike nga dumaki zhum dang kab mbu wara ɓu hama ya ndi damta ba kokuma azumndi ndike nga shimdan kab ɓu a zum ndi ku yan rap a nga ka kina zumndan wara anyi sarchi bu hama ya ndi damtaba kuma ɓu hama ya ƙyinike ɓu zhee ghunda wa a zum ndukwa nje zum zum ku, yang kyi ndike nga shimdang, kokuma azumndi ndike nga shim dang kap bu ye zum ndi ku nga ka shim, ƙye dumari maa wanngan dumari gwanga chin kosiyarri tang zumi. Nduka ƙanda za dumame ɓa wa dumari wannang a nyi sarchi ɓu nga ka gwa wanang bu hama ya ndi damta ɓa a ko nyi sarchi nga ka zum yari nake kyi ndike nga shim dang. Ha ku me kyi ndike saki tang dat yari, tanah bawa dumari ɓu ta ji daga eeni fuda nguri to ka tuk meeri a damta ro. Yan kab sarchi ndike nga gwaki chin yarnana tan zumi, dumaran tan zumi chin kosiyar nang nga ka duma pidi fuda ngur ma nang ka damta ndi chin zum ndi fudar wa ɓu nga gwa tang zum ba chin yarnang dumarang waka kus mba madyi madyi. <noise> Na ke yi ni saki tang dat chin yari wa kab sarchi ndi ke nga zumki chin yari wa kap sarchi ndike nga zum ki chin yari har ngaka ngaka zum chin yar ba wa iri vee mud wannang bu vee mud wa shi kap sarchi ndike vee mud shiki nang gwa chin yarnang tan zum ba to, nga ma ngam tuk mundi chin har bu viti larji nanga ba, ha kuma mee ka ki damta nga madyi. Madyi so ɓu nga zumi chin yar nang bu hama ya ndi damta ɓa nga ka duma pidi a nang gwa chin nye zum ndi fudar ba hama ya ndi damta ɓa nga duma buurang har ndi virkiri. Nga ke ƙyi ndi ge saki nga datki yari. Aa ɓu nga ka gwa yarang ma mundang tan gwa nda ndi chin ghin kag nda don ghin kaanda ndu ka zhee ghu nda ba. Chin ghin kaandar nang, fuda ngur ma to gwa nda ndi chin ba wa ndi chen dar ban nyi ndike ka sa ti yi ɗag ɗag ko kyot kyot wan ngan umhuuum ɓu nga ka gwa nga ka zumi, bawa wur si ɓa. Don fuda ngur bu nga chin gwa ma chin cheendarang ban madyi nga ka duma zum ndang tu hamaya damta ma ndike ngam ɓu ɗuma fuda ngur llunar ma ngam bu duma ɓa sai naa dan mas don kodom. So nga ka shim yar maƙi maƙi ndi rab kuma nga ka shim chin danwake ɓu nga ka gwa chin dan wake a fudari, a ɗumari, a mughdi, a nyi sarchi aa nga dye ni ma ba nga jirang nga kashim gwa nga nda madye madye, tan gwaanda suyen ndi chin manje kuma don nga ka shim murr wadar maƙyi ba so kap sarchi ndike nang gwaki chin danwake chin ma. Ndi ka da jinba kuma ndi ka ghee ghunda ba danwake a toh gwa kya ndi guri, aa ɗa ndi fulawe aa ɗa nyi bilakyi ɗa nyi ko ndu llikam nang ka zhan ghaba don ha kume muni. <noise> Beni dugki kaza aa chin danwake fulawe ndi ghul danwake bilang ba, chin danwake bilang nu ghul ndi gurr ba, yan len dang nga ma danwake toh aa ɗa danwake ndi ndi llakam ɗan danwake dya ba danwake mun ya madyi madyi so nga ka shimda madyi madyi so nga ka shimdiɗa madyi madyi kuma mbu nga ka gwa nda <noise> bu ha maya ndi damta madyi madyi ba nga ka zum nda ba wa wursi ɓa so nga ka shim danwake <noise>